Martillo destonillador, taladro, jare flexometero llave, sincel, escuadra, espatula, lima alicate, cutermanso, yetapa, alambre. roca, brocha, jare <hesitation> tembiporu jiru, ñanoivi cepiyo, alicate, pinsa, llavereta, cierrareta jare, vi ñanoi <hesitation> llave estilon jei superetava jokua, jokua yandepuere ñavae tembiporupe